El tiempu es la horma de miíl la vida que tenemus, i assina sabemus quántu tiempu mos lleva de contestal i graval tol custionariu esti. El tiempu pareci inhinitu quandu nuevu peru hormi passan los añus mos echamus cuenta que tó s'acaba, i más mos precupa d'estal echandu el tiempu en cosas que no mos hazin felicis. I es que ya l'amus dau la güelta al jamón, amus, que mos quea menus dela metá.